Nkyɛ mɛpɛ dɛ meyɛ obi a magye dzin a ewɔ agodzi m' dɛ emirkatu m' sen dɛ mɛyɛ obi a ɔtow ndwom a ɔagye dzin saintsir nye dɛ hɔn a wotu mirka n' mpɛn pii wɔtsentseen hɔn apɔw m'. Edzibandzi wɔhwɛ ne yie, kotu mirka na ndɛ enom ndubɔn a wɔkyeer wo a mirka no mpo nntu bio m' naaso ndɛ hɔn a wɔtow ndwom biibia nnyi hɔ a ɔhwɛ hɔn. Bebree nara ndubɔn na wɔdze hɔn ho agye m'. Bra so a wɔrobɔ no, wɔbɔ bra ne dɛ wɔyɛ adzefo nso ebɔkɔ mu na ahokyer a ɔwɔ hɔn do no ɔsen ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mm- mɛyɛ obi a otu mirka a ɔagye dzin.